असा तो दुनिया मे घण तरीका का कीड़ा पाया जावे। फण मैं जण कीड़ा को नाव याद है नी वे कुछ अण तरीका का है। जस्या की जोंक केकडा, कीड़ा रेसम का कीड़ा, घोंघा, जू, शंख, <noise> खटमल। जुगनू, दीमक, पत्ता कीड़ा, ततैया। झींगुर, तलचट्टा, मच्छर, मक्की, बिच्छु। चिपकली, मकड़ी, भवरा। मधुमक्खी, <noise> तितरी। और भी घणी तरीका का।